Omu sande, turagura ebyokurya nk'ebyemi nkemi turabigura emirundi nk'ena. Okwezi kurimu esande ina. Hati buri sande turaba turagura ebyokurya, turagura ebyokurya nk'eby'emitwaro nkaaga, ebyo nibi biraba biratumara buri sande. Hati omu kwezi ezo niziba zaaba hati esente ndazigamba nta mu Rukiga, niziba zaaba niziba zaaba miriyoni ibiri na n'emitwaro ana okwezi aha byokurya.